Sɛ yɛka sɛ kwane a kra fa so di nkɔmmɔ a, sei ne kra fa so di nkɔmmɔ. kra yɛ mmoa bi a bɛdodɔ bɛho paa nti kwane a bɛfa so di nkɔmmɔ die, ɔhu ne nua kra a, ɔtumi de ne ho twitwi no, ɔde ne ho twitwiritwitwiri no na aasɛ ɔmo ɛɛkeka ɔmo ano, asɛ bɛkeka bɛ ho. Nti yɛka sɛ kwane a kra fa so di nkɔmmɔ a sei ne kwane a kra bɛfa so di nkɔmmɔ. Bio sɛ kra hu sɛ bi eeba ne ba ho a, anaasɛ bi eeba ne ho na ɔmpɛ sɛ ɔbɛba a, anaa ɔɔdidi a, ɔtumi pagya ne dua kɔ soro aa na waa han n'ani <hesitation> na waa ma ne nsa so. Nti kwane a bɛfa so di nkɔmmɔ, ɛbasaa nea ɔɔba no hu sɛɛne nua no mpɛ sɛ ɔbɛba ne nkyene nti ɔtwe ne ho na waakɔ. Nti kra ne kra, kwane a bɛfa so di nkɔmmɔ no no. Bɛ no bɛmpo, te sɛ deɛ kramane ɛpo no, bɛno bɛmpo, nti ɔno ɔtumi pagya ne dua no kɔ soro na ɔɔyɛ ne hmm hmmm saa anaasɛ, ɔde ne bɔwerɛ no, ɔyiyi ne bɔwerɛ no firi ne nsa no mu na ɔde aatwitwi fam na waapagya ne dua no na waa <hesitation> wobɛhu sɛ ne ho nwii no aasɔre sɔre <hesitation> ɔyɛ saa pɛ na ne nua no aahu sɛ eeei! baako no ani abere na waagyae. Nti kwane a kra bɛfa so di nkɔmmɔ no no.